فيه عدة طرق، أول شي إني أستخدم البخاخ المذيب للدهون، أو إني أستخدم مزيج من الكلور ومن دواء منظف الغسيل، أو إني أستخدم الكربونات مع الموية المغلية، أنقع الكربونات على الدهون وعلى ال- المقلاية وبعدها موية مغلية وما يبقى شي منها.